Gollirgal fuu ngal puɗɗataa; a ɗa haani tawreede kaalissi seeɗa. Nde kaa cooda kaaki ɗi njaɗɗaa ɗii seeɗa seeɗa faa ɗum mawna. <noise> <hesitation> Jonkaa so a jokkii wadde non tan, yaawan a heɓan gollirgal ngal duu, tabita.